Kulol bo to ɗum waɗi haala kulol ko waran tan to ɓernde kanjum woni neɗɗo hula, hula joomiraawo, hula neɗɗo bo mum, hula baroogel, hula a saara, hula hiite, hula yanande, hula semteende, e ko nanndi e noon, ɗoon kujeeji feere feere ɗe ɗum hulata.